<hesitation> nasamei rale fudedi anin <hesitation> kiti annin ir taa tan woanin tenti tenti tentiyan tiyyum ishee tentetin himbekuu dub ralle fudedi anasamei kiti tinti anin hin konfiuzee wo kitinti tanamu kitin tinti dadibbia dub rale fudedi waq sodhadi anasamei kitinti tanamu deke kiti tadibi fudeda.